So tawi aɗa defa omlet, ƴeewate ko bofooɗe. <hesitation> pusaaɗe, ngiirtaaɗe haa ɗe ngiirto. Mbaɗa hen lamɗam. Ƴeewa tamaate, mbaɗa hen. Ƴeewa bassalle, mbaɗa hen mal- ƴeewa kadi huɗo malla haako, mbaɗa hen. Pawa e dow jeeynge hakke mintaaji ɗiɗi fayde mintaaji tati. Aɗa waklita, aɗa waklita, ni woni haa ɓennda, ngitta.